چینی دے بوجن سبچار بہتی ولکھن اتے وشال ہے۔ ایتھے دے کھانے دنیا بھر وچ مشہور ہن۔ چینی بوجن نوں کجھ <hesitation> مکھی کھانے وچ وڈّیا جا سکدا ہن۔ جی میں کہی چینی دال تے چاول ایہہ چینی دے پربھاشی بوجن وچ عام ہن۔ چینی دال ہلکی اتے سوادشت ہندی ہے۔ اتے چاول نال پیش کیتی جانْدی ہے۔ نُوڈلز چینی وچ نُوڈلز بہت لوگ پریہ ہن ایہ وکھ وکھ طرحاں نال بنائے جاندے ہن۔ جی میں کہی سادے ساس نال <hesitation> جا ساچھَدانا اتے۔ تلی ہویا قسمہ وچ <hesitation> پردیش دے کھانے چین وچ ہر پروِنس دے اپنے خاص کھانے ہن۔ وکھ وکھ جگاں دے اپنے مشہور کھانے وی ہن۔